أنا أفضل إن أنا أشعر بحر شديد بس بدون وجود شمس يعني يكون الجو نفسه حر من غير ما يكون فيه شمس على عكس طبعا برودة شديدة لأن أنا في ساعة الحر أنا ممكن أقلع هدومي عادي إنما في حالة البرودة مهما أنا بلبس هدوم أنا بردو بفضل حاسس ببرد فا بالنسبالي الحر الشديد أفضل.